<noise> Indray ka! <noise> Miovaova ty <noise> vola <noise> lany fe <noise> raho <noise> zao <noise> malany <noise> dimy <noise> aligne eo ndraiky ndraiky. <noise>